Ny tena tsotra indrindra, <hesitation> mak- mividy kioba Jumbo ianao an, dia <hesitation> "crème" ana koko, dia <hesitation> ireny no ampangotrahanao anaty anaty vilany kely dia asianao an'ilay <hesitation> ilay curry, ilay curry vovony izany, araka ny hitiavanao azy. Dia rehefa rehefa nangotraka elaela ohatra hoe eo amin'ny folo minitra eo dia vita ilay saosy curry anao.